Raha resaka fitendregna mozika zagny dia resaka piano zagny tegna mahaliagna ana satria izay no hitako hoe ahazoako aigna kokoa sady maha- maha à l'aise anahy kokoa zegny mianatra ananjy. Fa gitara zagny tsy dia mahasarika anahy loatra.